Si un amicu mi dicissi ca mi voli veniri a truvari la simana chi veni, iu ci cunsigghiassi di si purtari robbi leggi pirchì a ‘sti tempi sapi fari jorna di caudu. A la stissa manera ci cunsigghiassi di purtari robbi chiù pisanti pi quannu c’è friddu. Lu tempu ancora è instabili è perciò è bonu essiri priparati pi tuttu.